Ha, sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Bu nafaqat salomatlik uchun, balki kayfiyatni ham ko'taradi. Har bir mashg'ulot menga energiya beradi.